أكتر لحظة حسيت براسي ما عنديش الزهر فيها هي ملي طاح البورطابل في الطاكسي ومشا لي واحد اللحظة كانت خايبة بزاف حيت البورطابل ديالي فيه بزاف المعلومات وبزاف الحاجات الشخصية وضاعت ليا